Mi praxit a cosiri, a scullai cosas beccias, ddas torrai a fai, bistiris becius a ddus scullai, mancai de unu bistiri fatzu una camicetta. Oppuru, ita est chi apu fatu de pagu, de una tenda fais, de unu lenzolu fais una tendina. Mi praxit meda. Poi mi praxit a marrai, a <hesitation> a prantai a prantai froris. <hesitation> Is froris po mei funt una cosa importanti, ndi tengu in donnia logu. In bidda seu prenas de froris finzas a cucureddu. Poi mi praxit a fai ceramica, totus custas cosas funt fatas de mei, poita, e mi praxit a giogai a cartas, senza de m'inchietai mai candu perdu poita mi pigat a arriri e bastat. Poi ita est chi mi praxit a fai, mi praxit a chistionai, andai a arrallai, a visitai amigas e a chistionai arriri. Comunque cosa annosa, cioè <hesitation> chi mi faint cioè chi mi presentant una cosanoba deu provu subitu a dda fai. Tipu drucis, pani, su pani totu pintaund'apu fatu u' muntoni, bellu. <hesitation> E ateras cosas ita mi praxit a fai, boh, spaciau Dopu chi seu andada in pensioni, va bene, <hesitation> cuindixiannus apu <hesitation> partecipau a sa gestioni de u' centro sportivo per ragazzini, di un centro olimpia, po is piciocheddus de s'iscola elementari e s'iscola media. De custus, custus piciocheddus funt stetius bravus, seus andaus dus annus de sighiu a i giochi della gioventù a Roma, e ddus apu acumpangiaus deu, poita deu fia sa sa presidenti. E mi seu spassiada <hesitation> senz'e contu. Comunque, lasseus a perdi. Poi custu centru fiat stetiu serrau poita non nc'iat prus genti disposta a andai, fillus mius funt crescius, is fillus de is aterus aici e totu funt, e non eus agatau nisciunus chi 'oliat, chi si 'oliat interessai de custa cosa. E m'est dispraxiu poita nosuddus tenimus scritus prus de duxentus piciocheddus, tra pipieddus de iscola elementari e sa iscola media. Dopu de cussu, mi seu 'onat sa fantasia, mi seu posta a fai pane, su pani po is sposus, totu pintau beni, apu fatu ceramica, unu sache, puddixeddas piscis, e <hesitation> dogna botuleddu de donni calidadi Poi mi praxit meda lavorai a maglia, a specialmenti a uncinettu, e apu fatu 'e cosas chi mancai nau de mei at parriri, insoma, una spezie de bantidu, però apu fatu cosas bellas, veramenti, chi tengiu, e funt bellas, candu ddas binti abarrant totus a buca oberta. Praxit a fai cumposizionis de froris, nd'apu fatu po matrimonius, candu si funt coiaus is amigus de fillus mius. Apu preparau totu s'altari cun froris bellus. Donni'annu fia totu <hesitation> is froris po unu bar chi teni filla mia, fia totus is cumposizionis po paschixedda, cun froris, peperoncinu, donnia cosa insoma. Totu su chi m'atressat in giru, fia unu giru in pista totu cussu chi nci arrennescia a pigai, imperau. Imui de calincunu annu a custa parti <hesitation> frequento l'università della terza età, de sa bidda mia, chi est meda attiva, fait unu sacu de cursus. Propriu nau ca funt, boh, binti cursus, non ddu sciu, ma medas: inglesu, spagnolo, archeologia, storia contempotanea, teatro, cestineria, poi faint, <hesitation> giochi da tavolo, cartas, poi faint Non m'arregodu prus. Deu fatzu archeologia, mi praxit poita s'insegnanti est brava, e poi a fine annu fadeus sempri una gita de po andai a biri totus is cosas chi, specialmenti archeologia sarda, chiaramenti, poita funt is cosas chi podeus biri de acanta. Storia moderna, storia contemporanea, specialmenti storia sarda, soprattutto di Sinnai. <hesitation> Poi fatzu ceramica, all'università, ocannu dd'apu unu pagheddu arroxia inzandus prus pagu, poita ormai cumentzaus a essi u' pagheddu becixeddas, quindi mancai in s'ierru mi praxit de prus abarrai in su callenti anzichè nci 'essiri po andai a a innias, a letzioni. E così. Infatti mi praxit, mi praxit specialmenti organizai prangius e cenas. Deu, innoi, nd'apu giai organizau, innoi in Solanas nd'apu giai organizau duas, ma <hesitation> abastanza impegnativas. E però mi spassiu, mi praxit a preparai sa mesa totu beni, <hesitation> insoma, a coxinai, a fai totus custas cosas. E poi a biri totus is amigas, totus impari, poita, nc'est un'amiga mia chi contat barzelletas, cumenti a issa non ddas contat nisciunus. E donni' orta est unu grandu spassiu E, insoma, aici nci passaus s'ora. Deu de candu <hesitation> de candu seu piciochedda, dexi annus, forzis mancu ddus tenia 'ncora dexi annus sa primu 'orta chi seu 'enida a Solanas, ma de inzandus est u' amore a prima vista, a mei mi praxit su mari, mi praxit s'acua, ma mi praxit sceti Solanas, sceti s'acua de Solanas. Deu me in s'aturus logus non nci arrennesciu mancu a mi fai su bagnu. A torre delle stelle, chi m'ant invitau u' amigu chi tenit sa domu innias, deu mi fia su bagnu ma po non 'onai u' a issu, ma a mei non mi praxiat e basta. A mei, non biria s'ora chi mi ndi torrau a Solanas. Comunque, candu seu 'enida deu a Solanas non nc'iat mancu una domu de custas chi nci funt imoi. Nc'iat cincu o ses domus de cussus de Solanas, propriu chi biviant totu <hesitation> sempri in Solanas, chi fiant propriu domus poberas poberas poberas, senz'e bagnu, senz'e <hesitation> senz'e nudda, nisciuna comodidadi. Però sempri praxia, de piciochedda 'enimus a innoi in s'istadi, poi naturalmenti su gruppu est sempri, poita is primus annus depia essi deu e <hesitation> e tzius mius chi fiant naturalmenti mannus. Ma non tenia mancu sorrestas poita non fiant 'ncora nascias. Poi invecias a pagu a pagu at cumenzau a benniri ateras genti, a benniri giovunus. E eus formau u' bellu gruppu, unu gruppu propriu afiatau Chi meda si funt poi tra issus coiaus, tra is calis deu, chi mi seu coiada cun d'unu chi 'eniat sempri a Solanas. E chi in Solanas s'agatamus, Giampaulu cun Luisella per esempiu, su propriu. E <hesitation> e femus allo stato quasi brado, propriu in dd'unu aposentu. Deu m'arregordu tzia mia ddu serrat totu cun tendas, fiat repartus, repartu coxina, repartu camera da letto e bastat, poita cussu fiat sa coxina e su logu po si crocai e bastada. <hesitation> Però in mari non dd'oiat nisciunus, ddoi est, candu femus meda meda meda femus dexi personas. E custa spiaggia chi non spaciat prus, bellissima, deu mi dd'arregodu cumenti unu bisu, propriu bella. Tziu miu a principiu de istadi fiat unu bellu imbragu, fatu cun totu cambus de linna, e cussu fiat s'ombrelloni, abarrat fissu po totu s'istadi, non est chi. E andamus sa familia de tzia mia, tzia Gesuina, cun d'una amiga aici a totu, pressapoco de cuss'edadi, chi teniant, deu depia tenni catodixi Finzas prus pagu, poita tzia Gesuina non fiat mancu coiada 'ncora candu 'enimus is primus annus. Ma poi finzas a candu <hesitation> non eus fatu sa domu, cioè, nosu sa domu dd'eus fata in su setantacincu <hesitation> e custa domu infati dda teneus de su setantacincu. Ant cumenzau a benniri unu sacu 'e genti e imoi a momenti non <hesitation> non ddoi capeus prus in sa spiaggia, specialmenti su sabudu e su dominigu, tocat abarrai in domu poita nosu non ddoi capeus